कि म्यूजिक सुनना वारू लागे हरम। में सफर मातरू आनन्द आवे गौमना। गाना है काई प्रेमना गाना है काई। सदा बहार सफरना गाना है ने साथ। सफर करना मां जिन्दगी मां सबते बड़ो। आनन्द पराप्त हुए सुनना मां अतरू वारू। लागे कि एकडम आपनों काई सफर कर। रहे थे मां सफर जो वारू छे हरम प्रेम भाव। आनन्द रहे भी आपनों सोचा थे सफर मां। मौज़व आवेना म्यूजिक आज सुनने सफर। करना मां।